Laha hametaky azy. <noise> Fa mipetaky ae tety egny aby gny fil mampandeha azy hiodiky soa am courant. Vita izay da apetaky gny mitazo an'gny elisiny igny; <noise> da vita izay da apetaky gn' elisy. <noise> Da tapitsy!